मासुरे दाल जु ची उ हमा खेतु मा वोनी हल लगे ते वे मसूर बोना अर ता वेमाबे हामु दाल मिलन अर वे दाल मिलना बाद हम वेते पाकोल, पाकोंडो ते वे दाल ते हम कुकर मा पाणी मा द्वे-धा ते आपा हिसाब से पाणी लगेते ऊबान रखन अर मसूरे दाल माँ ज़्यादा से ज़्यादा द्वी या तीन सीटी मान अर बस इन पके पुके ते वेमा तड़का लगे दयोंड जेगा हिसाब से जु जन तड़का खान आपा हिसाब से अछू से तड़का लगे ते नमक वगेरा डाल के खे ल्योनड।